ඔම්ලට් එකක් හදා ගන්න මුලින්ම <hesitation> බිත්තර කීපයක් කඩලා භාජනයකට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ බිත්තර ටික තියෙන භාජනේට ලුණු කුඩු <hesitation> ගම්මිරිස් කුඩු <hesitation> මිරිස් කුඩු <hesitation> ළූණු <hesitation> අමු මිරිස් <hesitation> කරපිංචා <hesitation> දාලා හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඒකට තමන් කැමති නම් <hesitation> මාළු මිරිස් <hesitation> තක්කලි නැත්තම් සොසේජස් <hesitation> මස් මාළු ඕන එකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ භාජනයක් ලිපේ තියලා <hesitation> ඒකට බිත්තර මිශ්‍රණය දාලා <hesitation> භාජනය වහලා <hesitation> බිත්තර ටික හොඳින් තැම්බෙන්න දෙන්න ඕනෙ. <hesitation> ටික වෙලාවකින් භාජනයේ පියන ඇරලා අපිට බලන්න පුළුවන් බිත්තර ටික හොඳට තම්බිලාද කියලා. එහෙම <noise> බිත්තර <noise> හොඳින් <noise> තැම්බිලා නම් <noise> <hesitation> අපිට <noise> පුළුවන් <noise> බිත්තර <noise> ඔම්ලට් <noise> එක <noise> ලිපෙන් බාගන්න.